नाश्ता मां मैं नमकीन खाण ज्यादा पसंद करोलु, मिट्ठा का बजाय। किले कि सुबेर सुबेर मिट्ठू अगर मैं खए द्योंदू ना, त मेते सरा दिन भर अजीब जन सि व्होंणूं रौंद। हां, अगर नाश्ता मां कुछ नमकीन आइटम चि, नमकीन चीज बण्यीं चि, तेते मैं आराम से खे सकदू। चाहे स्वो र्वोट्टि भुज्जि ही किले ना व्हे। तेते मैं आराम से खे सकदू। मिट्ठा मां अगर मैं ल्योलु कुछ नाश्ता मां, त स्या सिर्फ चा रौली। तेका अलावा मिठाई विठाई खीर वगैरह त यमण्ये कुछ ना।